La kú juⱥⱥ’ra jan dsa jan <hesitation> ss jan dsa re juⱥⱥ’ra e lɇ kié ´ñéé e e <hesitation> re guá’n ‘ñéé o re jmén ‘ñéé e jia’ gá relyn o jia’ gá juⱥ’ la lⱥ la jnaa ta jmí’ kie’ íí ere lɇn xí re jmén ‘ñee jan mý dsoo o jan dsóó re jmen ‘ñee juⱥ’ re lɇn jan mý jan dsa i ma la xá gá jïï’ ajiama’ relí juó’ ere jmⱥⱥ e lɇ la’ xiru mjuiira xí <hesitation> xí e lýn ela pí’n ela ka xén kié’ xáá jmiiba ‘nɇ’ jiarelí juó’ eta re guá’na míiná kieta jmí’ la’ íi ere guá’na míi ná re juⱥⱥ’ra ere nɇ ere jméno ‘ñaa dsa dxún emaxa lýna emaxa re lún emaxa e la lⱥ la jnaa jötu ajia’ relí juó’ ere juⱥⱥ’ra la’ köö la jyy lɇ bá e ta jmí’ lɇ ja yy dse bɇn óora a la re jména míina dsa i dxun ten kí dsa mú guíi bá jná.